Laam la wej zorrillo ke ruxlaab' man kiroo man suq ta na nak'ar ja'ar juntz'ep la tuuchin ja'ar laa pootzin kee chuj kii kich'ikil